<hesitation> kafe nuwaar e wondude e sikkoro min kaa ɓuranikan, sabi ɗun ɓuri welnude hunu ko an. Sabi ko neɗɗo yarta fuu, so wanaa nii ko welta ɓernde maa koo njarɗaa, a tampan meere. A heɓataa sago maaɗa du. Eyyo. Yarde ko yiɗi, ɗun ɓuri moƴƴude fay e cellal non.